كان زمان التلفزيون وقبله الجريده طبعا، بس احنا محضرناش الكلام دا، بس دلوقتي وسايل التواصل الاجتماعي هي اكتر حاجه انت ممكن تعرف منها اخبار والمواقع بتاعتها بقت كلها، بقت كتيره جدا، حتي الجرايد بقت شغاله دلوقتي علي التواصل الأجتماعي، علي مواقع التواصل كل جريده عامله موقع، التلفزيون معتدش بنفس الأهمية بتاعة زمان لأن السوشيال ميديا ووسايل التواصل الأجتماعي اخدت كل الناس منها.